<noise> toh – toh Sin tinai iga dan yaŋ miya da chitta da tafar nuwa da timatir kwako da albasaŋ yaŋ kulu igini dan foi ra, saŋna igi dan gwaŋtali igadan igadaŋ gwaŋtali igidaŋ timatir kwago da taŋkwa da gabu kulu bar chindi ga daŋ chindi mo isi dan gabu, hankaŋ d bara di de bara gadaŋ kul bara ma za ka daŋ asin da tali ninno gin hari nwa maŋchi barfono ga nwa nise, kuma ba suba se bara ma dundun hankaŋ iga dan foi ra, bara ma don don gwai sabida ifo se bora da bora kwai naŋ kan isi hai da hai kulu kal hayo te, igadaŋ diyan daurawa kulu iga daŋ, haŋkaŋ yaŋ iga daŋ foi ra yaŋ no nine aima lasabu nise bakiŋ waŋkaŋyaŋ aiga bai no ya. Igadaŋ tattasai igadaŋ ta ruhu wadinyaŋ kulu igani daŋ foi ra, saŋnaŋ iga dan da alayyahu da gisima foi no bara ga te bara gadaŋ gisima wadinyaŋ kulu bara gini dan foi ra, wankaŋ yaŋ me aiga bai noya. Igadaŋ tamatirin turawa zam ir zarmai yadinno irga chi ase anno ga chi ase ne se, timatirin turawa no iwo igaŋe ase iga daŋ, saŋnaŋ ba taŋda iga dan foi ra, lam taŋde iga daŋ foi ra bar chindi iga daŋ foi ra kate ni fayo madu ka kaŋu ma ga se zam ir zarma hay kulno igadaŋ kate <noise>